Kul uɗif tum chik, tar buu, tar hkird, tar ufad, tar thiɓ, tar unkwaha, tar vas tar uɗif, tar tihs, tar vaslaɓada kul tihs, dum chik, tar buu, tar hkird, tar ufad, tar thiɓ, tar unkwaha, tar tihs, tar vaslambad, kul vaslambaɗ kul vaslambaɗ tum chik, kul vaslambaɗ buu, kul vaslambaɗ hkird, kul vaslambaɗ tar ufad, kul vaslambaɗ tar thiɓ, kul vaslambaɗ tar unkwaha, kul vaslambaɗ udif, tar tihs, tar vaslambad, in ma kul vaslambaɗ tum chika tar buu, tar hkird, tar ufad, tar thiɓa, tar unkaha, tar uɗifa, tar tihsa, tar vaslamba.